Oire vova va auepavoi oisio, vearopie vutarutua eva, uvare uraurato ro kovopato ira varapievira tourevere. Vosa vokipa kourutu toreuvere ari vearopievira rutu varaua uvurivere auere kovosia. Evoa kovopaoro avauei ra ravireoia reareauei, vokiarovireita tueuei, evo vutaia uva kovopato vusipa reveira uraurato. Vearopie vira rutu kovoa avapa peira evoa vokiarivi vosa vokiarovi kovorivere. Iu uva eisi eva toupai. Oire vova kovoara sovaraiava, riro kovoroi oara toupaiveira. Iu uva vova vokipa kouro, ora vavoiso vokiarovi uva kareuei kovo opesioro sisiusia kareuei, evo vutaiava vearopievira varaua siovorivere vosa sisiuvere ra vearopievira raga usiu eisi uva eva oa iava siposipoavoi ra eisi va uvuta. Eisiviraga